Lu clima in Nigeria è trupicali, cu na stagiuni sicca (nuvembri-aprili) e na stagiuni di li pioggi (maggiu-ottobri). Nta lu nord lu clima è chiù aridu e caudu, mentri nta lu sud è chiù umidu e di pioggia. Li pioggi ponnu causari alluviuni, speci nta li zoni meridiunali.